iwet am chewa' jun awaj che kajrixib'ij siempre chel kib'inek el kib'ix kumatz chiran ela' porque delicado saqa'n porque wo kajriti'an disque k'ot kunub'al chiran kiraqatajt rikunb'aliil li awaj la' li kumatz <noise>